Näütüses om sääntsit eläjit, kes suutvaq umma värmi muutaq. Üts sääne elläi om kameeleon. Kuiki tegeligult ei muudaq tä umma värvi just sissesulatamisõs, vaid uma tujo perrä.